الرياضات اللي تتطلب اكثر قوة بدنية هي السباحة والتنس، الرياضات اللي تتطلب أقل قوة بدنية هي التزحلق على الثلج و رياضة المشي.